لأ أنا اعتقد..اني بحب الموسيقى الكلاسيكية الصراحه لاني بحسها موسيقى هاااديه و كلامها مفهوم و الناس الي بتغنيها عندهم احساس و مشاعر حتي الموسيقى فيها ليها معني و ليها تأثير، الموسيقى الحديثه، بحبها بس مش كلها الصراحه انواع معينه منيها هي الي بفضلها عن غيرها ، بسمع كده شويه و كده شويه على حسب المود